Gny tena sportif fanatanjahantena tena hitako <hesitation> malaza am'firene misy anakahy zao de hitako hoe baskety raiky de foot-bôly na antsoina hoe baolina kitra de resaka dihy, zay anisany ma- ma- mampalaza gny firenena misy anay etoy. Eo ho eo avao zany resaka karate sy ny boxeur fa reo tena manan-danja tiky reo ary tena maro ny olobe ambony ao mikarakaraka ny resaky sport reo.